Nina este masə este ninasienri nira korareli naꞌ rnie kanarile sere okwe poka grat gakwerema pukeste siknare machis siknarema bel por eso skni prebakw ko lina nila kadurema usulare xma este tru este ni norabekwꞌ este ninoriney dedarsu deregay xkon monserabay este late xbawey lengue wardaye schoremache naꞌ kwere mache naꞌ ronra mayud norema iteremaya madan rierema llun raba rakure marsogay axta doxee shi kwalquier cos gurama gratelu lorebkə chirliarmenkə chisoro marnira xebewa.